Maq kimmähe eelistä kohvi, selle et kohvil om pall'o-pall'o parõmb maidsõq. Tsäid või juvvaq õnnõ sis, ku tõtõstõ väega suur joogihädä om ja midägi muud hääd võttaq ei olõq. A kohv maitsõs külh egäh olokõrrah häste ja täl om ka pall'o sortõ, egäs- late ja, ja türgü kohv ja kaputsiino ja. Nii et kohv egä kell.